Kumixiko uñi, <noise> kumixiko kumi, kumixiko u'un, kumixiko iñu, kumixiko ucha, kumixiko uña, kumixiko ɨɨn, kumixiko ɨɨn kumixiko ɨɨn, kumixiko uchi, kumixiko uchi iin, kumixiko uchi uu, kumixiko uchi uñi, kumixiko u kumixiko cha'un, <noise> kumixiko cha'un iin, kumixiko cha'un uu, kumixiko cha'un uñi, kumixiko cha'un kumi, iin siendu, siendu iin, siendu uu, siendu uñi, siendu kumi, siendu u'un, siendu iñu, siendu ucha, <noise> siendu uña, siendu ɨɨn, siendu uchi, siendu uchi iin, siendu uchi uu, siendu uchi uñi, siendu uchi kumi, siendu cha'un, siendu cha'un, iin, siendu cha'un uu, siendu cha'un uñi, siendu oko, siendu oko iin. Siendu oko uu, siendu oko uñi, siendu oko kumi, siendu oko u'un, siendu oko iñu, siendu oko ucha, siendu oko uña, siendu oko ɨɨn, siendu oko uchi, siendu oko uchi iin, siendu oko uchi uu, siendu oko uchi uñi, siendu oko uchi kumi, siendu oko cha'un, siendu oko cha'un iin, siendu oko cha'un uu, siendu oko cha'un uñi, siendu oko cha'un kumi, siendu uxiko, siendu uxiko iin, siendu uxiko uu, <noise> siendu uxiko uñi, siendu uxiko kumi, siendu uxiko u'un, siendu uxiko iñu, siendu uxiko ucha, siendu uxiko uña, siendu uxiko uchi, siendu uxiko uchi iin, siendu uxiko uchi uu, siendu uxiko uchi uñi, siendu uxiko uchi kumi, siendu uxiko cha'un, siendu uxiko cha'un iin, siendu uxiko cha'un uu. Siendu uxiko cha'un uñi, siendu uxiko uxiko cha'un kumi, uñixi siendu uñixiko, siendu uñixiko iin, siendu uñixiko uu, siendu uñixiko uñi, siendu uñixiko kumi, siendu uñixiko u'un, siendu uñixiko iñu, siendu uñixiko ucha, siendu uñixiko uña, siendu uñixiko ɨɨn, siendu u kum uñixiko uchi, siendu uñixiko iin, siendu uñixiko uu, siendu uñixiko uñi, siendu uñixiko kumi uchi kumi, siendu uñixiko uchi uñi, siendu uñixiko cha'un, siendu uñixiko cha'un iin, siendu uñixiko cha'un uu, siendu uñixiko cha'un uñi, siendu uñixiko cha'un kumi, siendu kumixiko, siendu kumixiko iin, siendu kumixiko uu, siendu kumixiko u'un, siendu kumixiko iñu, siendu kumixiko ucha, siendu kumixiko uña. Siendu kumixiko uchi, siendu kumixiko uchi iin, siendu kumixiko uchi uu, siendu uñ kumixiko uchi uñi, siendu kumixiko uchi kumi, siendu kumixiko cha'un, siendu kumixiko cha'un iin, siendu kumixiko cha'un uu, siendu kumixiko cha'un uñi, siendu kumixiko cha'un kumi, uu siendu, uu siendu iin, uu siendu uu, uu siendu uñi, uu siendu kumi, uu siendu u'un, uu siendu iñu, uu siendu ucha, uu siendu uña, uu siendu ɨɨn, uu siendu uchi, uu siendu uchi iin, uu siendu uchi uu, uu siendu uchi uñi, uu siendu uchi kumi, uu siendu cha'un, uu siendu cha'un iin, uu siendu cha'un uu, uu siendu cha'un uñi, uu siendu cha'un kumi uu siendu cha'un kumi, uu siendu oko uchi, uu siendu oko uchi iin, uu siendu oko uchi uu. Uu siendu oko uchi uñi, uu siendu oko uchi kumi, uu siendu cha'un, uu siendu cha'un iin. uu siendu cha'un uu, uu siendu cha'un uñi, uu siendu cha'un kumi, uu siendu oko cha'un kumi, uu siendu uxiko, uu siendu uxiko iin, uu siendu uxiko uu, uu siendu uxiko uñi, uu siendu uxiko kumi, uu siendu uxiko u'un, uu siendu uxiko iñu, uu siendu uxiko ucha, uu siendu uxiko uña, uu siendu uxiko ɨɨn, uu siendu uxiko uchi, uu siendu uxiko uchi iin, uu siendu uxiko uchi uu, uu siendu uxiko uchi uñi, uu siendu uxiko uchi kumi, uu siendu uxiko uxiko cha'un, uu siendu uxiko cha'un iin, uu siendu uxiko cha'un uu, uu siendu uxiko cha'un uñi, uu siendu uxiko cha'un kumi, uu siendu uñixiko. Uu siendu uñixiko iin, uu siendu uñixiko uu, uu siendu uñixiko uñi, uu siendu uñixiko kumi, uu siendu uu siendu uxiko uñixiko u'un, uu siendu uñixiko iñu, uu siendu uñixiko ucha, uu siendu uñixiko uña, uu siendu uñixiko ɨɨn, uu siendu uñixiko uchi, uu siendu uñixiko uchi iin, uu siendu uñixiko uchi uu, uu siendu uñixiko uchi uñi, uu siendu uñixiko uchi kumi, uu siendu uñixiko cha'un, uu siendu uñixiko cha'un iin, <noise> uu siendu uñixiko cha'un uu, uu siendu uñixiko cha'un uñi, uu siendu uñixiko cha'un kumi, uu siendu kumixiko, uu siendu kumixiko iin, uu siendu kumixiko uu, uu siendu kumixiko uñi, uu siendu kumixiko. Uñi, uu siendu kumixiko u kumi, uu siendu kumixiko <noise> cha'un, uu siendu kumixiko cha'un iin, uu siendu kumixiko <hesitation> kumixiko kumixiko iñu, uu siendu kumixiko ucha, uu siendu kumixiko uña, uu siendu kumixiko ɨɨn, kumixiko kumixiko, uu siendu kumixiko iin, uu siendu kumixiko uu, uu siendu kumixiko uñi, uu siendu kumixiko kumi, uu siendu kumixiko cha'un, uu siendu kumixiko cha'un iin, uu siendu kumixiko cha'un uu, uu siendu kumixiko cha'un uñi, uu siendu kumixiko cha'un kumi, uu siendu, uñi siendu, uñi siendu iin, uñi siendu uu, uñi siendu uñi, <noise> uñi siendu kumi, uñi siendu u'un, uñi siendu iñu, uñi siendu ucha, uñi siendu uña, uñi siendu ɨɨn, uñi siendu uchi. Uñi siendu uchi iin, uñi siendu uchi uu, <noise> uñi siendu uchi uñi, uñi siendu uchi kumi, <noise> uñi siendu cha'un, uñi siendu cha'un iin, uñi siendu. <noise>